Mi yahii babalji feere feere, arande mi yahii babal to ɗum ƴentata jirgiyal leydi kesal, mbo mi ƴenti ngal, mi nasti nder, mi yahii to mi yahata nder seyo, mi yahii, mi warti, mi bo nani belɗum yahdu ɗum.